जानवरों एक पीडी से दूशरू पीडी मा ज्ञान पहुचाणू मेथे ना लगदू। लेकिन आनुवांशिक ह्वे सकदू। हर जानवरों को आनुवांशिक लक्षण कारण ऊ मां ऊ चेतना ऊ हरकत पैदा हवे जांदी।